Takaxhi ama lonta'a nanten ya'á, xhi luujan ta'á kuxhi anta najini iin ko'o nonajini na'á nankatenan, ma té lujantá kuxhi hí xuxhi lujan ixhi xhitukuté ndadinxhi nama na'á yo onré konxhi xhina'á, jinixi kate xhinamate luu janan kutuxhi nalu natuxu nama ná.